Një veçori unike e breshkave është jetëgjatësia e tyre. Disa specie mund të jetojnë më shumë se një qind vjet, duke i bërë ato ndër kafshët më jetëgjata në planet.